Nikan tlakualchihua nikan cashuela in cashuela para iklan tikzhoyonia se chilatekia nijki in komikl in komikl para se yishitia yetl o para mas cozhin para se chilatol se ikchihua para atli nikan konzhizhin pero nin nochi okachi den antes ovivirua san yinon okishmatia ashan intejuan titlakualchihua nikan cashuela pero de tepostli nika ollantin igual de tepostli yi ti atli nika vasos de plástico o de tehuilok.